बात तो हैटे के आज के ज़माने के आदमी पहले के ज़माने के आदमी ते ज्यादा घुम रहे और जे एक अच्छी बात है, आजकल के आदमी दुनिया की सैर कर रहे हैं। चूंकि दुनिया की सैर करवाते हमें पता लगते के दुनिया कितनी बड़ी है, और दुनिया में कितने भिविन्न भिविन्न तरीका के परंपराएँ, कल्चर हतुए जाते जो है, हम सुखदे भाए विचार में नये रह पांत। और हमारे विचार जो है ओपन है जंताए, और एक खावत है कुआं के मेड़क जब हम पूरी दुनिया में घुम लेत हैं। तो हम जो है कुआं के मेड़क ना रहेंत और हमें जो है पूरी दुनिया का अनुभव है जंतुए।